Irô laoko àby io ndreky zen̈y fomba fifandraisan-drô amin'ny alalan'ny fiô. Irô zen̈y misy fiô fa irô samby irô fo zen̈y mahay fiôn-drô aviô koa zen̈y irô mivibra. Abôkaiô amin'ny alalan'ny kolera koa zen̈y. Misy lera koa zen̈y irô amin'ny alalan'ny kolera ataon-drô iny zen̈y miova zen̈y koleran-drô efa misy raha volan̈iny edy irô amy zen̈y. Zen̈y ziô ny azoko onon̈o.